من رأيي الشي اللي انا مؤمنة فيه او لاعتقاد المؤمنة فيه. انه احنا مش مثاليين. ولازم نقنع نفسنا والناس اننا لازم نتخلى عن ادعاء المثالية. احنا بشر كلنا عندنا عيوب. فلا تحاول تقنعني انك كامل او بدون عيوب لانك بهالطريقة بس تحاول تبين انك احسن مني